Jue je'e petkë mat'sëp je tuk je'e kë padakëp anaxpë y tu'uk je'e akëxpë jadunt's jedun bëdëp maxtëkë wa'atëp y madë wi'indumam mëj wa'atëp jadun dun bapedëp pakat'sëp at'sixkë ku'ok je'e petkë jedun myaj wi'iditëp.